aja ña ntateyo nta´a yo ra ñaa-m ii´sua iva kii yo nama ra tyayo ra koso yo takui tyi uu-m tani kiiyo ñaku nama ka´ra tyayo tisi nta´a yo ra ña´ra ika ku nùù qkunta´yo kunta´yo ni kúaa mañu ntaayo ni kuaa uu-m tani kuu yo mañu nta´a yo ra uvi uni kumi kua´a kuyo kyo ra tani sinu ra ña´ra sa sa limpiar tukue ña´kuu tisi tíin yo uu-m kuaxi yo nta´a yo só ntakanu yo´a ra kuaxi yo ñaku nta´a yo só ntakanu yo´a ra kuaxi yo ñaku nta´a si tisi inka ntali yo ra ña´ra kuu´yo kuu´yo kuu´yo tava ná kana nti kanatu ñakuu yakua in tisi tisi tiínn ka ra tani ka´na ña kuu yakua in tisi tiín ka ra ika kunu tyayo takui tyayo takui nta´a yo tante´yo tante´yo in kuaa ra tani koyonti ñakuu naña ka ni koyo u-m tyiñu ka ni koyo ntiitura ha´ra ika sa kusutuu´yo takui inka kua nta´a yo ra ña´ra sa kuu nta´a yo tisi nta´a yo kuu nta´a yo mañu ñá ku xini ntaá li´o ri ñaku tisi tiín yo kuu nta´a yo ra ika na koyo ntii koyo tu yakua ka ra saku yanuu uu-n in ñuu a in yákua tisi tiín yo ra ika kuu nùù ña ntiika yo vii vii sa´yo si nta´a yo tava na ii´kani ku´e yo